ס'דא אלע מינע פייגלען. גרויסע פייגלען, קלענערע פייגלען, ריזיגע פייגלען. כ'וואלט געזאגט אז בערך צוויי דריי טויזנט פייגלען דא און אמעריקע. <hesitation> קען <hesitation> צוויי דריי טויזנט קען זיין מער, קען זיין ווייניגער.